Nrá ku ihó té kuanti vaxhixi nró nraxhixi namá ho <hesitation> on, kuan vati kuti, te yukú xanadana no tú, ihó hora taxigana xakani nuxa'a ñá té nruxi kuixhi ndakendó tá kentí nokendó natú nravixhi xakuka ninoxi como nenukutá kudíi almenió xoxhito nó naxú'u <hesitation> esté, ihó xadí kidá ihó no'ó no ihó noni ihó trigo té wueni kutá kudíi alm'a kitata ñó'o ña tú kada maltratar notí.